Ah e tele zany, izy io zany vata misy vitre, da igny vitre iny amizay e fagnite sary, sary sady fandrenesagny feo, izany oe raha ohatry ka misy vaovao zany da amign'alalane tele gn'agnite anazy amign'alalane sary zay avôkany sy feo zay avôkany lahatagny.